بصراحة في هذي الحالة، أنا أسوي شي، أحط كده مي و و و اخليها تغلي فيها، بعدين أحط صابون، وبعدين أصير أدعك كده وأدعك لين يخرج، يكون الموضوع جداً سهل، أو إذا في مزيب دهون، بصراحة بس أحس المي المغلية يعني جداً رائعة في هذا الموضوع.